Cuand a të vëdu arivé a cuminciu, a volte a baulu përché magari a cunosu gnanca sübit la persun-a, ma dopu ën poch cuand al al riconosüite a sautu, a fan le feste, a giru d'anturn, së faze pa atensiun e si ti gire pa la schin-a a të sautu a col e a sun, a fan tanti vers e a giappu ën na manera strana